Meksika madaniyati <hesitation> muayya astiks svilizatsiyalar merosiga ega diadellos muertos bayrami mariachi musiqasi va an'anaviy taomlari bilan mashxur rang barang festivallari va san'ati bilan ajralib turadi.